अरे यार मोए ना एक बात पूछे का हती तेरे से। मोए ना नेक बाहर जाए का है कहु। तो कौ दिन के लाने ते मोए कुत्ता को ध्यान रख लेहे। वो तेरे साथ बानो भी रह्ये कैसे वो तुमें जानत भी है। और बस थोड़े दिन की बात हेगी। तो तुम उसे रोज खाना दे दियो और पानी दे दियो। और थोड़ो सो खेल खिलावन कर लियो। और कोनो दिक्कत हुये अगर तो मैं फोन पे तुमाई मदद कर देहो। बस मैं तुमसे यही बात करन के लाने बोल रि हूं। थोड़ो ध्यान रखियो और जो भी चीजें चाहिए होंगी तो वो मैं तुम्हे दे के जुआँगि। जैसो की पानी खाना दवाई बगेरा मैं तुहु देके जाऊँ। तो तु कोई बात की चिंता ना कर मैं सब चीजे छोड़ के जाऊँ। सच कहु तो मुझे बहुत अहसान रह्यो तेरो अगर तु आइसो कर सके।